Aia anao raly? Ha <laughs> io amzay aho vao nahita kaiky da mariny da toa moa i zakainao mahakasika agn'igny filma igny, omaly ah e nanenty an'azy da tena hitako hoe ah, kaiky me ko sara, iahy sh ko de everiko havandesanao avao izy io hatramzay io, kaike me ko raha nagnenty anazy aho omaly da tena hitako hoe marigny da to hoe raha zakainao, sara.